نقدر نقرا كل عام يعني عدد الكتب اللي نقدر نقراها كل عام 10 ديال الكتب يعني ما كانقراش الكتب بزاف يعني ديال الكتب في العام كنقراها والعاده ديال الكتب اللي قريت في حياتي ما كايتجاوبش 30 كتاب